Ny fomba fampidan- fampi- fampifandajàna ny asa sy ny fiainana izany an, dia amiko tsotra be. Efa voatokana izany an, raha ohatra hoe mpiasa ohatran'ny mpiasa rehetra ianao dia efa voatokana ny fotoana iasànao. Arakarak'ilay oteram-piasàna io mety hoe miditra amin'ny valo ianao an, dia mirava amin'ny efatra ohatra ny hariva. Dia izay ihany izany ny iasànao. Rehefa tonga any an-trano ianao an dia tsy tokony hieritreritra asa intsony an, fa ny fiainanao amin'izay no atrehanao. Adinoy any daholo ilay asa. Izay izany ny fif- ny fa- <hesitation> fampifandanjàna ny asa sy ny fiainana satria raha mbola tonga any an-trano ianao mbola hieritreritra asa, ny problemanao tany am-piasàna sy ny sisa, tsy hilamina mihitsy ny sainao ary tsy hahazo fahafinaretana koa ianao rehefa mipetraka ao an-trano satria nentinao ao daholo ny problemanao rehetrarehetra avy tam-piasàna.